Un ujun na'a namen clima namen temperatura, yingueni'o yuu tuveniojan hí ihó kaviji tenuyu vee, dechi njini vee nutujan ijen ndavii tinen jun yá ujun ndu no ndavii jan ngu ngue yee iin inko yi'í i iin, nojani yeian ujun ngu diferencia temperatura cliamtica ndadeña ihá ujun nadanguchi jun tiempo vii.